Ehtimol tushlikni o'tkazib yuborardim, <hesitation> chunki nonushta kunni energiya bilan boshlashimiz uchun muhim. <hesitation> Kechki vaqtda ovqat yeyishimiz esa bu energiyani qayta tiklash uchun kerak bo'ladi.